noy no bornirta boggi makkuji maɗa faɗe maɗa mo kuje, ta wari fu a anndi becce ɗiɗi no beccen ngolɗon ngol wulango. <noise> Ko burni tan e juli jewi fu a fuɗɗirawai junjo mada dou nyanmo, ulanden jungo nyamo njara jungo nano foɗa bittina jogoɗa sera boggolma ngol, nden gollitora ta wiliri sengo nyamo jawora sango nano, <noise> ta wiliri sengo nyamo jawora sango nano nonno tokkata fa e jottoɗa. ta wari habbugo a gaiyi bo ta habu filontira <noise> towi a jogoto samfoɗa.